Tekwe, mitse, khkarɗe, ufaɗe, thaɓɓe, unkwakhe, uɗife, tghasse, vaslambaɗe, kullak, kulata kitakwe, kulata mitse, kulata khkarɗe, kulata ufaɗe, kulata thaɓɓ, kulata unkwakh, kulata uɗife, kulata tghasse, kulata vaslambaɗe, kulmitse, kulmitse kitakwe, kulmits mitse, kul mits t khkarɗe, kul mits ufaɗe, kul mits thaɓɓe, kul mits unkwakhe, kul mits uɗife, kul mits tghasse, kul mits vaslambaɗe, kul khkarɗe, kul khkarɗ kitakw, kul khkarɗ mitse, kul khkarɗ t khlarɗe, kul khkarɗ ufaɗe, kul khkarɗ thaɓɓe, kul khkarɗ <hesitation> unkwakhe, kul khkarɗ uɗife, kul khkarɗ tghasse, kul khkarɗ vaslambaɗe, kul ufaɗe, kul ufaɗ t kitakwo, kul ufaɗ t mitse, kul ufaɗ t khkarɗe, kul ufaɗ t ufaɗe, kul ufaɗ t thaɓɓe, kul ufaɗ t unkwakhe, kul ufaɗ t uɗife, kul ufaɗ t tghasse, kul ufaɗ t vaslambaɗe, kul thaɓɓ, kul thaɓ t kitakwe, kul thaɓ t mitse, kul thaɓ t khkarɗe, kul thaɓ t ufaɗe, kul thaɓ <hesitation> kul thaɓ <hesitation> kul thaɓ t thaɓɓe, kul thaɓ t unkwaghe, kul thaɓ t uɗife, kul thaɓ t ghasse. Kul thab vaskimbaɗe kul kul kul unkwakh kul unkwaghe kul unkwah “digi"-kitakulo kul unkwaku d mitse kul unkwatah khkarɗe kul unkwakh d uɗife, kul unkwakh, kul unkwakh d khkarɗe kul unkwakh d ufade, kul unkwakh d thaɓe, k ul unkwakh <hesitation> unkwakhe, kul unkwakh d uɗife kul unkwath d taghasse, kul unkwakhad vaslambaɗe, kul unkwakh, kulla kul uɗif kitakulo ku uɗif d ufade kul uɗif thaɓɓe kul uɗif unkwaghe, kul uɗif kul udife kul uɗig t kul tghasse, kul uɗif “tad” vaslambaɗe kul tghas kul tghas ki. kul tghas mitse, kul tghas khkarɗe kul tghas ufaɗe kul tghas tsaɓɓe kul tghas unkwaghe kul tghas <hesitation> uɗife kul tgahs tghasse kul tghas vaslambaɗe kul tghas.